हाथी निकटवर्ती पारिवारिक समुदाय बनावत है। काय से उन्हे एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे की सुरक्षा खाना पीना देखभाल करन मा मदद मिल जात है। हाथी के परिवार सशक्त समाज मा होत है। जिमा की मुख्य रूप से मादा हाथी और उको बच्चा होत है। और कुछ समय बाद बड़े हाथी भी इमा शामिल हो जात है। ऐसे ही ऊ सुरक्षा मा भी फायदा पावत है। काय के बड़े हाथी छोटे हाथिन की रक्षा करत है। और शिकारी जनवारन से बचावत है। जैसे की एक हाथी का अगर खतरा है तो दुसर हाथी उकी मदद के लाये पहुँच जात है। साथे भोजन की खोज मा भी मदद मिल जात है। एक समूह मा कई हाथी मिल के ज्याद जगह पे भोजन ढूंढ पावत है। जिसे की उन्हे बढ़िया भोजन मिल पाठ है। एके अलावा सामाजिक बंधन भी बहुत मजबूत होत है। हाथी आपस मा एक दूसरे के बहुत ध्यान रखत है। बच्चन की देखबाल हुई जा है। और एक दूसरे से सीखत भी है। ई सब चीजे उन्हे एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता बनान राखन मा मदद करत है। और उनका जीवन भी बहुत ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन जात है।